היא פאלחקיקה מאדה מוהימה בזאף, מאשי מאדה עדימה אלפאאידה, כתעאונא באש נתטוורו אללועה ו אלתעביר, ו תואצול אלאפק, ו תנת’מיה ליסטא דיאל אלח’ייאל, ו פהם אלנפס אלב’ש’ריה. היא פאלחקיקה מאדה כאתג’ז’י אלעקל ו אלרוח, ו כתכליכ אכתר אינסאניה, ו אלחיאה כאתולי תושופה באלאلوان מא כתבקא תשופה ביד ו כחל.